Ntsɛ atsa kɔ̄ ba dɔ̄ musɔ nnɛ tsa lo, tsa abɛɛ, tsa acɛɛ, tsa anarɔ, tsa asoo, tsa amizi tsa mata, tsa runɔ, tsa zacɛ tsa zabɛ, tsa zabɛ plɔ lon tsa zabɛ plɔ abɛɛ.